உணர்ச்சி தீவிரம் மற்றும் பேரார்வம்: விரக்தி, விரோதம் அல்லது மனக்கசப்பு போன்ற உணர்வுகளால் வகைப்படுத்தப்படும் வலுவான, தீவிரமான உணர்ச்சி. ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் மோதல் ஆக்கிரமிப்பு நடத்தை, மோதல் மற்றும் தனக்கு அல்லது பிறருக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் கோபத்திற்கான சாத்தியம். விரக்தி மற்றும் எரிச்சல்: தடுக்கப்பட்ட, தடுக்கப்பட்ட அல்லது எரிச்சலூட்டும் உணர்வு, கோபம் மற்றும் வெறுப்பு உணர்வுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.